Tegna misy ny sakafo magnatsara fitatididiagna ndraiky fifantohagna zaigny ôhatra tomaty, sakafo lay milokoloko mena regny zaigny mitondra vitamine A o de igny magnatsara amina fitatidiagna de ny karaoty ndraiky edy ka ôhatra le <hesitation> karazana le <hesitation> raha <hesitation> misy kolera <hesitation> jaune oranzy regny zegny misy vitamine C o de m- magnatsara maso koa ndreky iregny de mifantoko tsara anao.